Karazan̈a lamba ndraiky: karà sority, patalon, roby, tiserity, <hesitation> semizy avo kazaka àby ren̈y, <hesitation> kômby kômby sorty ndraindray komby patalon àby <hesitation> paty delefan Karazan̈a paty delefan àby ren̈y, jina.